أمتلك حوالي خمس ازواج من الأحذية كل زوج له استخدامه عندي تقريبا ثلاث قبعات أحب أستخدمها في الاوقات الحارة أما عن النظارات عندي زوجين واحد للقراءة والثاني شمسية كل شي عندي له طابع خاص ويعكس ذوقي